<hesitation> igba gbla wa ka ncɛnɛ kinɔ di nwa zuzwa lukpɛ atrɔ mɛ nɛ kɛ, nɔ kɛ kutu kii nmamɛ nmamɛ ndo nna kɔ̄ ka tsa mɛ kin nri nɛ adi jɛ ni gbagbla, zuzwa mi je iso si kutsa, nni nyɛ kun so si kutsa, duu ipɛrɛ kin cɛnɛn ribli mɛ imɛ ni nyɛ iso si kutsa igba gbla kɔ̄ adijɛ mɛ nɛ kɛnɛ na, adijɛ kikɛci tu kin di dzarave nɛ, ini minyɛ so si kutsa inɛɔ̄ ma dijɛla isa sɔ di dɛ̄, ka rɔ la kila shi shɔ ki la kuku kila didrɛ kila sho si kutsa ipɛrɛ kila dzila, la shushɔ̄ akila sho si kutsa, ila dza la kukpi ila niminyɛ sho si kutsa so gā coo ki nma mɛ majɛ̄ kikeli kin ma jɛ kucɔ mɛ kin di rɛrina munɔ nɛ kɛna imɛ inamɛ kin bɛ ri ki si di ikukpla rki ri ki ini hyɛ kpo rkina lubala kin ndi itse vuva mɛ har kin ndila dzanɛ ncoo gā ki nzɔrɔ nɛ kɛnɛ na nki nda kimɛ hishɔ cicisi sha mɛ nki la so ki kutsa, nki la drɛ mɛ nla nki la so si kutsa ladi ntakada nwa ki isa sɔɔ ki la la la tsene Kajɛla kikeli agā kila zɔrɔ nɛ itsila bɔ isa sɔ bɔ ta tsene lufina, la na la yobɔ la sosi kutsa wa, inɔ ki imɛ majɛ nayɛ mɛ ki nyaka adzamɛ ko ka minyɛ kiba di itsi cici simɛ iba ma baa pɛmɛ iyɛnɛ ci imari kila zɔrɔ aduwa lisi kila na susɔ̄ mugɔ mɛ tingigili arɔ mɛ kaka ri kila zɔrɔ aduwa saki la na susɔ nki aki la zɔrɔ duwa nɛ la sasi kutsa nɛ na la susɔ ma so nga ki adiga coo kuba di mɛ sora kɔ̄ ki majɛ kikeli mɛ ki nna kutuma munɔ nɛ kɛnɛ na imɛ ma njɛ ja mɛ kikeli nɛ wa, ini minyɛ sosi kutsa ducɛ ki cɛnɛ ribli yi ini minyɛ so si kutsa tata nza ipɛrɛ nwanɛ kila dumunɔ nɛ ipɛrɛ dzidzi, ipɛrɛ ki muwɔ minyɛ ba cici ka ko cisin ko dzi kukpi mijiri ciwɔ, ko lukpi tsi wɔ ba bɛ swara bɔ nki inayi cɛki nayi ki sosi kutsa, nkila sosi kutsa osi di brɔ mugɔ la na ipɛrɛ ki ba di bɛ ki ba bɛ zɔrɔ aga dzi dzi nɛ osi za lɛ ba ki ba zɔrɔ la agalo dzidzi manki ladi so si kutsa kowini prisi, nkila di minyɛ iyakasi nga ka di agibrɔyɛ la nɛ osi di wuso ni la bɔ layala si ki si, ladzi la kɛ, mala mijɛ Idzila kila na lanɛ ɔjɛ la kila za rusono nkɔ yakasi da lukpɛ iso kutsa, an wusɔ ni wɔwa, ɔyaka si ki akawɔ, minyɛ dzidzi ba gɔnɔ ba rubɔ gɔnɔ osi an kawɔ wa nci za kila ni minyɛ so si kwitsa na kutuma la kila na nɛ ani kpoo wo, kuma mɛ cɛ si nko, mɛ cɛ mamɛ nko, ncɛ ja mumɛ nko, minyɛ ki badi gbii ki la ma kucɔ la ma gbā kisaso kila so a si kutsa nɛ, minyɛ ki ba di gbii kicɛ kila na la bo kila yakasi nɛ, nka gbede ba mɛ cɛ si nko kucɔ ba, si dila kukpla kila ni minyɛ kila yaka si ayi brɔla, kisa so la yaka, nwala la yaka, iyɛnɛla yaka, laji la yaka, inɔ kuma nɔ diyɛ. Kɔ anjɛ la mijɛ na, igba gbla nɛ digā coo kuba di mɛ, kimajɛ layɛ kuna mɛ kuma munɔ rubɛ isisi lɛ nɛ na.